په لاس د کالیو مینځلو د پاره یو ټپ د ګرمو اوبو نه ډک کئ او په هغه کې صابون اضافه کئ. وروسته له هغه نه جامې پکې ډوب کئ او د لسو نه تر پنځه لسو دقیقو پورې هغه ، <hesitation> ومینځئ ، البته داغ شوو ځایو باندې با زیات تمرکز وکئ، او وروسته به یې بیا په یخو اوبو په مکمل شکل باندې اوکش کړئ.